نعم المشاركة بالتصويت في الانتخابات مهمة جداً لما تصوت وتنطي صوتك قضية أو مرشح يهمك هذا يساهم في تشكيل مستقبل المجتمع، التصويت هو طريقة للتعبير عن آرائك ويظهر لصناع القرار إنك مهتم بقضايا البلد، أما إذا ما شاركت ممكن تخسر فرصة التعبير عن تأثيرك في السياسة اللي بتأثر عليك وتأثر علينا.